<noise> yala taba thi thi a thi taba taba chje chje ba tabaraa yala nda thi ga xatsejan thi guchisejan thii yaa ni'a thii guyii jan yaa yaa thii rujuaya ta thingalaba yaa nda ndatsethi guchi thi chiachela ya nda tuchjinathi thi thiguyaa guara sinegua thi xra xra thi como thi tagua thi xreguala yaa yaa thi xenga thi kuya para sinegua thi gua thiguchje chala negua thi thixan se jan thi chise jan thi gu nchijan thi tixenguntha.